أنا تقريبا <hesitation> أتفقد هاتفي مئات المرات في اليوم يعني أكثر من مائة مرة في اليوم، لإن الهواتف طبعًا صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية ومعظم الدراسات تجول إن أغلب الناس يتفقدون هواتفهم بردو مئات المرات في اليوم، طبعًا لإن هذي الهواتف صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية ونستخدمها في كل شي تقريبا.